Sèè mìŋ ready wèè ka nyùnȧŋ, mìŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀ aŋ kɛ̀ì nyaŋ ka miŋ sìȧ kpoò kaa sìȧ bù lɛ, ka ɓèmè kìlɛ̀ɛ kaiŋ jùȧ kaiŋ noo sìȧ, kaa sìȧ nɛ̀ŋ ɓuuyè, e jɔ̀ȧȧ tɛ̀ɛ̀, e jɛ̀ì hmɔ̀ɔ̀iŋ e dɔɔ̀ tɛ̀ɛ̀, ɓɛ̀ maŋ gbiŋ ɓɛɛnɛ̀ŋ sùȧ kɛ̀ kȧa sìȧ wùìyè, mìŋ sioo naȧŋ wùìyèɛ ka nyùnȧŋ, mìŋ kpɛɛyɛ̀ nyùnȧŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ wooyè kaiŋ noo gè kaiŋ jȧȧ, kɛ̀ kȧ jȧȧ kpòò jaȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ, mìŋ jaa naȧŋ kpòò jaȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ mìŋ kpɛɛyɛ̀ nyùnȧŋ ja lii, kɛ̀ kȧ ɓèmè ɓɔ̀nɔ mȧŋ kɛ̀ kȧ miŋ hɛ̀ɛ̀, e nɛ̀ɛŋ nyɛnɛŋ hȧwa mȧŋ ɓɔlɔ̀ɔ̀ kɛ̀ kȧiŋ noo sìȧ, ka miŋ kaanè tɛ̀ɛ̀ kɛ̀ kȧ tòmȧŋ jaȧ tɛɛ kɛ̀ kȧiŋ noo sìȧ, è jɔɔ tɛ̀ɛ̀ ka gè ɓɔ̀nɔ mȧŋ ka miŋ ɓùlȧ, ka kòwò jaȧ kaiŋ kaanè, mìŋ kpɛɛyɛ̀ kȧȧne kɛ̀ kȧiŋ goonò, kȧ fè jè nyùùŋ gbiŋ kɛ̀ nyùùŋ gbiŋ wòiŋ jè, kɛ̀ nyùùŋ gbiŋ diȧ, sèè zȧ manaŋ ka jè maŋ nyòògoò, mìŋ kɔ̀ȧ ka kpȧȧ nyòògoò maŋ, mìŋ yaȧ kɔ̀ɔyɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ ka ka ka kpàà nyòògoò maŋ, ka miŋ hiȧŋ, ka miŋ hiȧŋ ka miŋ hɛ̀ɛ̀, mìŋ hɛɛ maŋ nyòògoò miiŋ è juo, ka miŋ gùȧ, ka jȧȧ hoònɛ̀ɛŋ hmɔ̀ɔ̀iŋ, hoònɛ̀ɛŋ dɔɔ̀, kaiŋ gɔaì kɛ̀ kȧa sìȧ maŋ hȧwa mȧŋ, mìŋ kpɛɛyɛ̀ maŋ hȧwa miiŋ nyùnȧŋ kaa sìȧ bù lɛ e wooyè kȧ jùȧ kìlɛ̀ɛ kaiŋ noo sìȧ e wooyè kaiŋ noo gè kaiŋ jȧȧ, mìŋ jȧaìŋ kɛ̀ kȧ jȧȧ kpòò jaȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ, ka nyùnȧŋ ja lii, mìŋ kpɛɛyɛ̀ nyùnȧ,ŋ kaiŋ goonò ka fè je nyùùŋ gbiŋ ɓèmè jouŋ nɛ̀,